मंगळवार मुण्जे ट्यूसडे, हो आठवड्याचो दुसरो दिवस। ह्या दिसा आमी देव गणपतीचो दिवस म्णून मणाता। हो दिवस गणपत समर्पित आसा आनी गयाँ खूप सो लोक हो दिवस पाळतात आनी उपास दव्रून सहकारी रावतात।